والله راح أختار أنه يكون عندي ضعف عمري أنه أذا صار عندي ضعف عمري بيكون عندي وايد خبرات بيكون عندي وايد تجارب بكون عملت شغلات وايد مختلفة بتخلي شخصيتي تنضج أكثر وكمان بسوي مصاري.